<noise> واجد نحس نمشي في اليوم عادةا تلقيني مشيت خمس مئة <hesitation> ستة خمس مئة متر جريب ألف متر- أو ألف خطوة يوميا، حوالي هذي نمشي نكمل خطوة من خمسين لسبعين ألف خطوة <hesitation> في الأسبوع.